O va itali a wa zun ho pidza ma mu bera ra ho ba italiɛn na ba dia sɛrobe a bun wa zunara ba han lange yan mi mide ba lange yan mi mide don ma ba dia be dia nɛ ba we sɛ